Da tegna tiako kegny tonokalo nosoratanao toy ka, azo anontania va kegny hoe ino nahatonga anao nisafidy lohahevitsy io? Ha tena mampientam-po ana kegny ny fahitako ny hafatsy voizinao kene Da soa kene, tohieo fa soa